احنا في كل مكان في الشقة عندنا شباك و عندنا بلكونة و في اوضة فيها شباكين يبقى احنا عندنا تلات اوض و مطبخ و حمام و الصالة كده سبع شبابيك و البلكونة يبقوا كده تمن شبابيك و بلكونة